<hesitation> isa amin'ordre décroissant manomboka amina zato ai: <hesitation> zato ai, sivy amby sivy fôlo ai, valo amby sivy fôlo ai, fito amby sivy fôlo ai, enina amby sivy f- fôlo, dimy amby sivy fôlo, efatra amby sivy fôlo, telo amby sivy fôlo, roa amby sivy fôlo, araiky amby sivy fôlo, sivy fôlo, <hesitation> sivy amby valo pôlo, valo amby valo pôlo, fito amby valo pôlo, enina amby valo pôlo, dimy amby valo pôlo, efatra amby valo pôlo, telo amby valo pôlo, roa amby valo pôlo, araiky amby valo pôlo, de valo pôlo.